هو انا نحب ياسر تاي بنعناع كيفاش نعملوه نسخنو الماء نخليوه يغلي و بعديكا نحطو اوراق النعناع و بعديكا تزيدو التاي لخضر ولا الاحمر بعديكا تكب الماء لي حطيتو و تزيد ماء اخر يغلي و بعديكا كي يطيب تحطلو السكر و تزيد شوية نعناع فرشك